Intantu ish mirë të e disinfitarje, të i shkoje ca acqua ossigenata e pra’ të i vuje një çirotë sa të evitarje të të diljë gjak e të e pështroje ka tjerë pericoli.